एक गंदू सीसा थै हम कन साफ करदा। पैली हम वेथे हम मुलायम कपडा या अखबार ना साफ करदा ।फिर डिस सॉप या निरमा सोडा थै पाणि मा मिलांदा। फिर वान साफ करदा। फिर सीसा मा हल्का हल्का रखदा छां फिर अच्छा से वे थै चमके दिंदा।